hettina bojji maɓɓe nanaa ko ɓe mbiyata hokku-ɓe haala cemmbiɗinanaa-ɓe koppi, hokku-ɓe ñaaminnda mbelka, mbooɗka, ka ɓe ɓuri yiɗugo, nden boo jokkinanaa-ɓe e ndiyam, njaram peewɗam, booyɗ- booɗɗam.